Juevere se mandua ye arakavire se mandua jaema se jaesupe tayemonde kavi jaema amonde se japatu jüva jaema serimbio amondevi joviaiva jaema jokua ndie aja jare aja iru kuti amae esa ara kavi jaema jayae aja irukoti.